یا، دا تقریباً ناممکنه ده چې څوک د نورو له اغېزې پرته ژوند وکړي، ځکه انسان یو ټولنیز موجود دی. زموږ افکار، چلند، او پرېکړې ډېری وخت د کورنۍ، ټولنې، کلتور، او رسنیو له لارې اغېزمنېږي. مهمه دا ده چې د اغېزو په منځ کې خپلواکي وساتو.